É m da sua kɔ me alu nam é a wɛɛ dẽẽ yoo waa dɛɛ a kwan waa dẽẽ dɛtɛ yii ken a binia sa muɛ nu kenên é ü m yoo dɛɛ é ikposi nwa dee é pya ah gbo nwa dee é pya ah gbo nwa dɛɛ pya nam e na sua kɔ mɛ nwa naghe dɛɛ i kü lo dorna nu like pãh pãh nwa dee maa nu alua sa mkɔ a nwa dee nyor kɔ yoo lɛɛ waa yii loo yoo yoo é bẽẽ a mue ãã kẽn biam and yoo lu zü nam é a su lẽɛ dum e a le nyor bee kɔ mɛ yoo su keǹ alo kia doo é nɛ kèn keneken nyoga doo sa sor ko mɛ nee é ina yii lu alu a kwan yira bunɔr é sa muɛ é nu ale é ae ken ama sa ina yaa nɔr kuro taa ken ni sa é nu alu sa ba ba mɛ ne bẽẽdɛ̃ɛ̃ nu bari bee ne ale sa akwan muɛ ba le nu doo-woa nɔr bẽẽ kɔ zü a su kɔ mɛ doo a ɛrɛ é nu a dé a ni-ee ama mɛ ɛɛ ɛɛ ɔue alu mɛkɔ mɛ ɛrɛ ba nu a muɛ na mɛ ɛrɛ su é baa ɛbɛ ba kia ah mue kɔ mɛ aa ɛrɛ ãã ãã lo nu e tema nɔr ɛrɛ ba si dɛɛ so a doo kɔ mɛ pya muih é a muɛ ayah mɛ aye teǹ dernɛ. A sua yebe a kɛɛre é ne yebe kèn ɛp doo é ne yebe ken é nor a ãã ãã lo nu doo sa ghe bɛɛ a bu nu sa yii kene keǹ sa ye aa yoo bɛga doo é nam ba kɛɛrɛ yoo yoo lu gbene ãã bornam lo a dam ah nwa-wo ama keń aba sor o ɔmaa waa ɛɛ buɔ daah sa a bie bu akpa and yoo lu zii gbene nam e lo ãã ken a sa aa kaɛre sa o muɛ ye bu dɛ̃ɛ̃ é da ẽẽ tera but lo o yɛ muɛ bu dɛɛ ɛɛ gbi ken adoo do a dam ma and lo a dam ama ya sa alo o sua sa o ɔmaa waa uuah é lo o su kɔ nua dam nɔr yoo é sa o aara doo wo a ba su an é <hesitation> yɛ yɛ yɛ maa sa a yii loo a ɛ fɛah lu gbene nam é alo a le a keerɛ ne é ne a keerɛ a le and a naa le kɔ a tɔn yee nee dor na nu é àlu nee pie nu á ale yɛɛ a nɔr lo nam be kere kposi kposi tɔn a lɛɛ zia e nɔr nuu é ne nu alo a dɛ nu but nɔr a aba ikposi nɔr sor ikposi ba alu alu é suu le loo aba sor iposi ba nu alu a suu le loo aba sor ikposi ba e nu so le loo sa a agah ye wɛɛ daa iya a tera i yera ye loo and ikposi lu nam é é anaa lua ale bi e doo ko pya nee a mue ken a lee ne a leh bi doo. Ikposi lu nam é a ɛrɛ be lu nam é fɛɛgɛ loo sa yii lo nee ikposi lu nam aba sor ye a ten mɛ a sa aa ye akpa sa dana akobɛɛ le nyor a ya naa ɛrɛ na lorgor nu é doo loo iposi lu nam a ba sor ye zura ba kẽẽ bu aya a su nua é alo gbene fɛɛfɛloo nam é ale tɔ̃ but sor e ina dɛɛ é le a lap dogo a sa é doo kɔ̃ a kii ya a obia si kii kuɛ sa lu kpegene and kpegene a ken lu gbene pya nam e lo a muɛ ah é sa a ɛrɛ zii nu é doo ah é doo aa dogo loo and dogo e doo aloo nyor bee kɔ a dam ma or a dap fuure si or a dap tum maasa si da jimi ace kpe-nyie <hesitation> kpegene le bɛga doo iposi lu gbi wɛ kɔ o bee zip be fɛ a sa a tu loo e ah tɔn waa loo da su ba sa a su wegarasi and ye ba a ya aba so a müna ba é lɛɛ bu aya piɔn le ba and lo piɔn ken aba sor a wagara ya é yɛrɛ ah é dorna deme loo loo tua alu obiam ɛrɛ é a nwa dee é sa ɛ sa i ɛrɛ ɛ sa nwa dee lo ale nee bɛga dogo é nam ba kéére é gbo a ma ken gbo nu nam e loo o yaa sere tɔ̃ ale o lu doo o gbo lu maa e saa le tɔ̃ lo alɛ ɛɛ dee o zɔn nu dé zia sa o ne ye é dé lo de zia sa o ye ne é kiine bu buɛ wɛɛ boo nu alee ɛɛ dé and gbo lu nam é ma ken. Aa ma kèn ãa dah aã sere tɔr é a bü zii bee dɛɛ a yererɛ zü lo a muɛ nee a naa lo é pum loo lo a muɛ nee a sua loo é pi ɛrɛ zün loo but loo bɛ bü gbo é se o zugah ye zün bu yɛ ɛɛ biira e-lu gbo lu lof <noise> a zii nu loo kɔ su nu su zima ye zün sa zi ye loo dap serɛ si kɔ é dam mɛ ah a pya nam a lo doo wo lu nam é e ana aa dee sa nu é kɔ ɛgɛrebee bien bü doo no and gbo lu nee zii gbene nam é lo ba a <hesitation> nam a pya olaro bee kpoem ama ken alu zii gbere le nam é le e-loo pya nee ale ɛɛ maa maa nam yaa ba ma ken a lɛɛ é loo nee but a nee lorgor nu oba maa ɛɛ nyor kɔ lo o ba maa ɛɛ kɔ ɛrɛ ba nu o de maa ɛɛ mɛ a naa lɛɛ loo nee dap a bɛɛ bu ali nu e wɛɛ bui o so kiegana sa su buma o su kɔ o bui ye doo a gbi nu e alu beke a gbi nu alu suu gbi nu alu o tɔn maa o yɛrɛ nɔɔ si a gbi wɛɛ bui e doo ken pya loo buɛ taan daan wɛɛ bui doo o bui sa o keen a tuu yɛrɛ lo oo o oo la a le lo wɛɛ ba o ba tɔ̃ naa le nam o sere é sa bɛra doo kɔ mɛ e mɛ sere sa nwan tere ken nu wɛɛ dɛɛ nu gbo le bɛga doo kpuɛ <noise> kpuɛ lu nam é lo ani-na kèn ba ninee ɛɛ dɔ sa ba é sa ba nyie nee le bu. Kpue lu nam é lo a ma é sa nwe nee da kponee é sa doo nino é sa a kponee see keh a bee le kpuɛ lu nam é lo a daa ani-ee ama kèn ɛɛ daa sa kere obɛɛ kia nyorndɔ nee ɛɛ sua kɔ waa yɛrɛ yɛ nɔn daa le buyɛ daa o fɛ yɛ kpuɛ daa lo nam é ale zii otɔ a nwa-wo ama kén wa ɛɛ ne bi a da ãã kèn é kii. <hesitation> é kɛɛrɛ a bɛɛra a dorna bue a ne bisa bia si lu sur é obua si lu a kii ne ken ɛɛ ma wɛɛ ma lu nam é aboo ɔɔne a lo nam é boo ɛɛ ɛɛdee alu nam é dapseyah é ɛrɛ ba sor ye nya alu nam lo a muɛ dorna nam daa zien é a le dum ɛɛ ba lɛɛ daa kpuɛ in nam lo a da nu loo ayim-boni a mya. Wo ama kein o da su ayim-bari yesu sua and kpuɛ lu zii gbene a boo nam é o dap nwaa sere tɔ sa é kɔ waa ɛrɛ nam nyor bee nɔn é ye loo tua lu zii gbene a boo nam é a le yɛɛ pya nam ba bee doo lu nam aba a le ba na ghe ɛni-nii nam e loo a naa le and ale yɛ pya nu ban bee baa loo é sor bee kɔ me nam aa basam nee a ba nee alu doma bee nam é ale ye pya nam é doo kein a kwan lu nee dorna bee aluɛ é ale ye pya aluɛ doo doo kɔ a kwan aa ii nwii kɔn sa su kima nii é sor i mii kɔn le gaa wia kpan ya é loo wii lo waa lo mui akuian kwan da kpana kpana loo a tɔgara bee dee a laa bee And pya mi a lɛɛ doo wo naa le é naa nu sa bari dem pya lo my sa yɛrɛ pya mi nee kwa é sor akwan daa yii loo muii kɔɔn é alo waa kpoah sa aa a tuba ne nɔr tuuo sa aa zuirra fi lɛɛ bu aa togara bɛɛ lɛɛ ceɛ bu a su lo i nwii kɔɔn terekèn naa dé lorgur kaana ni loo é wa le akwan é nwa kɔɔn nɔr a lu wɛɛ su nwii a kwan é hi-ghe ɛɛbu ho é nɔr a nua a dap su i nwii kɔɔn beke al nɔr bɛɛ kɔɔn beke para péé doo kẽn a lee doo ẽ nor a nua naa su mnk gbo ah nor bee ko gbo ẽ do-nye ye ba ẽ nor a mua a naa su mvio naana nor bee ko mvii naana ẽ do-nya ba le nee bega do naana ne pẽẽ naana ugo bee kai kia sor a kie ẽ-nor a. Mu sa a CEE doo-woa naana su ko ere ba nu a LEE nɔɔwe ẽ pee keb a Le nee doo to so m sua me a nua bari bEE dem pya kanu ama ẽ ss su yErE yeh pya kenu a lee bEa dem so a lu gbene aabu nor ẽ kein Band dem nee ẽ a dem nu doo Ereba daa dem nee bu a lee bera dem nee é bu a lee bera but nee naa kɔ e pya nɔr <noise> e kèn a bani béé kɔ nee a tɔr dum doo nee naa tɔr naa dum e doo kèn ban wee tɔr dum so a lu zii gbene aa bor nu nyor-ue a ma kén ãã doo kèn alo mue ma dee doo m sua lorgor mu a kɔ su kuma loo e-a nyaa ama kèn.